﻿نجيبو القمجة ونجيبو ال <hesitation> القفلة اللي تجي على القمجة هذيك، ومبعد تجيب البرا والخيط نتاعك. دخل ال <hesitation> الخيط في البرا، و تشدو زين، وتبدا <hesitation> ت-تقرص في ال <hesitation> في البرا في البلاصة نتع اللي معول تخيط فيها القفلة، و تعاود و تخرجها من الجيهة لخرا، وتعاود تدخل من هذيك الجيهة وتخرج من الجيهة لخرا حتان تكمل الخياطة.